Ja ore najaso yuye'e te jnu ne'e ndakaa, te ko xi'iso ndakaa modo ye lujua na naja, te xinda'aso te laa te nchiviso ve'e.